Wor mexicoan kunnen wor dib ede sagale inin nyaat, sagale aki <hesitation> mayeden annen dudhi, garachinen hinyaati, amminen bines lagannen hinyaati ishin, bines laga ak tataweafa lefete, gadarsfa ijefte, hinyaati amminen won tari fannen hinyaati, bines gudda hama nyaati, amminen sagale mkuirra duftinnen hinyaati yaani ak won ak hurruboafa, deka kan fa kulli hinyaati dub inaman kun.